कुर्सी के बारे में कहानी कुर्सी एक छोटी से लेकर बड़ी होवे एक कुर्सी पे सब की कुर्सी अलग अलग होवे। कोई जैसे मास्टर की कुर्सी हे कोई अधिकारी की कुर्सी हे और किसी बड़े अधिकारी की कुर्सी है। जैसे जिला कलेक्टर की कुर्सी सब की कुर्सी अलग अलग होवे ई कुर्सी को अपणे सम्मान करनी चावे। जहां तक हम कुर्सी को सम्मान नहीं करेंगे तो <noise> हमको आगे बढ़ने की प्रगति नि मिले ई वजह से हमें बड़ों का सम्मान करनी चावे और कुर्सी को अपने सद्भावना से सम्मान करनी चावे कुर्सी मिलना एक बड़ा बहुत सम्मानजनक होता है।